الأهم انو اني اركز على المساهمة بالمجتمع لأن لمن اني اساهم بالمجتمع هذا الشي راح يخليني ايي- سعيدة و راح ايي- يجيلي طاقة انو اني اشعر بلأمان مجتمع سلمي.